Toh inen-ne oyero ogounati, ugrunation inte kena beru u taimako <hesitation> intenkena lera eyika o gounati da u gounati ke bema na yipiyir a gbesshi outch dee udeɛ ubaku ushɔɔ niyo wjɛɛ inteh kesha iyaá ewuta, keshe iyaá e nyiaá kuman keshe lere abiye teh she gosha ke jɛɛ. whoca, gogee uyibijee ushi doke jeea shoshai, sannan a hwelle go jee imakaranta, ya kamata ujwe, u gounata u babu u gbeshihintew i makaranta na aywe adoka a goi iban ni imakarante ya kamata u ggoiunati u jawiyir anere emaaá anera amaá a gwei domin imkarata anera amáá a gwei domin immakarante anere amaá agwei da cika a shabo báá aŋwei ka daje. kete na. nera a máá aŋwɛi a shaba na heti a shi imterata a gounati toh ha goi ba <hesitation> kebera eneŋ a hwau uguo, aneke wha makibɔɔ ba ne naga hwáá ogou ete báá ugounti u jawiyir enag a hwau ogou ama toh aha tuka aruke. Niba sho ne naga hwa ogoukpe haa toh anere yáá be, kuma kajeeh ocucek a jee ne bere anura jehi ugoukpe ashebo toh kene shna da shama bema na ma jawi intah a nere jehi egou. sanan ŋo jeeh a naŋ a hwaa ame ke sheyi ame a naha maki kinteh ni otekpe ba koda shke iye. u gounati akprea abom amma ana bor a kpei ya kamata a takiwiyir onaŋ a hwaá am. e domin ane ocueke ke kara ocucek unomakdok unmecek kehai dokyirtoh ya kamate atake onaŋ a hwáá ama sama ŋo fɛɛ a nwe teh abom a máá thá emboo ama aha dokibi ker toh duk imeine shna u gouti kamata urir eneŋ hano, utuk aŋwe niba adoe ahaá ihaá na dok onaŋ ecer demin baca dok onaŋ ecer keshe goh inan, onaŋ ecer hano so shoni eyika intech aneka te she sho ni ahei domin imboo bika adk she yikiinteh toh yo jee inteh kuma keshe gui iban mbro ma sha gobibi ibam.